अ बेहनक खाने कसनुक खाएके कहाँके कहबाही जौत मुइ इअ देउकही इचिहिची गुरिह लागल खाना नै मुइ रुचसासु बेहना खाएके । इअ मसाल लागल खान मोर इअ खास्सै डौल हैने लगलही । कतउकी मसाला लागल खाना खेबहिना कसनुक हसइ तोर एगुणा दिन भरी काम करके हतउ कहवा कहवा जाएके हतउ इअ मसाला लगल खाना खेबही मुणिय फेरी बथा देसिय नाही । हसे दहिया फेरी झमझम झमझम करादेलही खा मसाला खेबही । इअ दिन भरी हौक हौक पानी फेरी पिओलही नाही । अ उहेसे इअ खा मसाला लागल खाना खैले खास्सै डौल फेरी हैने इअ । अ इचिहिची गुरिहा हतउ त खास्से उ असर फेरी हैने कर्सिय नाही उअ देउकही । अ खास्से <hesitation> नराम्रो हैने हसइ इ गुर्हिकी । उहेसे इअ मसाले खाना से कहके भन्दा पनि तोर इअ इचिहिची गुरिह भेल खाना खैले डौल नाही बेहना बेहना